یوگا کا اصلی کام ہے باڈی اور مائنڈ دونوں کو فٹ اور کام رکھنا۔ پہلے ایک کوائٹ جگہ چوز کرو جہاں ڈسٹربنس نہ ہو اور کمفرٹیبل میٹ یا فلور پہ بیٹھو۔ سمپل سٹریچز اور بریتھنگ سے سٹارٹ کرو۔ ڈیپ اور سلو بریتھ لیتے ہوئے چیسٹ اور شولڈر کو ریلیکس کرو۔ پھر گراجولی آسن کرو <hesitation> جیسا تاداسنہ، بھوجنگاسنہ اور سوریہ نمسکار۔ ہر پوز میں فوکس اور بیلنس امپورٹنٹ ہے۔ جب ہولڈ کرو گے تو مائنڈ ایک دم سنٹرڈ فیل کرے۔ دھیان صرف پوسچر اور بریتھنگ پہ رکھو، ایکسٹرا ٹینشن یا سٹریس کو اگنور کرو۔ سیشن اینڈ کرنے کے لیے فیو منٹس شواسانہ میں ریلیکس کرو۔ باڈی اور مائنڈ دونوں فریش اور ہیلنگ فیل ہوتے۔ اوور آل یوگا کا کام ہے فلیکسیبیلٹی امپروو کرنا، سٹرینتھ بیلڈ کرنا، سٹریس ریڈیوس کرنا اور مائنڈ کو کام رکھنا۔ ڈیلی تھوڑا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرو گے تو باڈی سٹرونگ، مائنڈ فریش، انرجی فل ہو جاتی۔